Fandrama ndraika ankotran'izy la magbname, magname le antely igny, izy afaka mitatitry ôhatry hoe raha amy flera raiky igny afindra amle flera raiky mahatonga izy avekeo ho lasa ho lasa fruit de igny amizay ankotran'igny amizay igny kôfa le volagnin'olo izy kôfa le izy kôfa le <hesitation> mipika antegna igny izy lasa hoe mamp- mahasalama zagny ozy olo fa mbola tsy aiko tsara be ndraiky edy e.